अग्नि शामक जो यंत्र होता है, उसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को उस एरिया में रोक देता है। और यह डब्बे और सिलेंडर में रहता है, जिसमें एक ग्रिप होती है। ग्रिप को हटाने से और घिसकाने से उसमें से केमिकल निकलता है और आग को बुझा देता है।